Itga ega bo'lishni afzal ko'rardim chunki ular sodiq va faol hayvonlar ular bilan sayr qilish va o'ynashni yaxshi ko'raman lekin mushuklarning mustaqil tabiati ham yoqadi.